Lesdi Malesiya kam ɓe ɗon mari, ɓe ɗon mari, ɓe ɗon mari finatawaaji, bana, bana fijooji ayiidil fitri ɗi julde, bana toggooje maɓɓe ɗe nooni boɗɗe woɗɗe, bana uuruɗi maɓɓe ɗi ɓe goodi, feere feereeji.